प्रगति शब्द दू बारियो सुनचेन ता चाहिएकु पहिले अंग ख्याल होजुई बच्चा दुख कि किशतंग में मुलुक प्रगति लन्लान दुमा, टोरम्या अंतरिक्ष ओ बेके, चंदो बेके, मंगल ग्रह तक पहुँचेंचे, मुलुक प्रगति लन्लान दुमा। आई मंगल ई मानव समाज बस्यामो तंगे कमांग लानो दुमा। हुजु ले एध प्रगति तो। आई एध समाजु कोमो प्रगति निज्या जैसे कि हाती ओं पेटिंग मां यग्मो ग्याच, चाहिएके तंग शिक्षा पोरेनो ग्याच। दुनियाओ जीवनु तांगेस हाजेस कमांग लानो ग्याच कि चाहिएके तंग जीवन आसान हाचिम ग्याच, हुजू ले ई प्रगति तो होदो ले हाचिमो ग्याच। नया चार, लगातार सुधार आई अधिकतम अनुसार किशतंगु सेहतु सुधारु तांगेस कमांग लांते मम हुडु तंग प्रगति लोच्य।